Ny fiara vonjimarary da natao hitondra ny marary na koa hoe ny olo izay tena mila fitsaboa maiky. Anatin'io ao zany da fa misy mpitsabo ao, misy fitaova ara-pahasalama koa ao sady misy fitaova aram-pitsaboa ho an'ny marary igny.